צו צובינדן שיך לייגט מען אריין די פיס אין די שיך, <hesitation> און נאכדעם מאכט מען זיכער אז די בענדלעך זענען גוט אין אלע לעכער, און מ'מאכט אזויווי א האלבע קניפ און נאכדעם מאכט מען א באו, איך וואלט געמאכט צוויי באוס, וועגן איין באו קען זיך זייער גרינג עפענען, און נאכדעם <hesitation> עס אויסצוטוהן - נאר געבן א שלעפ איין בענדל און ס'עפענט זיך אויף